Pos enganchal una imprentaora es cenzillu si es por cordón, namás tienis d'enganchal el usb ala computaora i ya s'avía ella sola. Si es por wifi pos, en prencipiu, precuras la redi dela imprentaora, enganchas i alogu nel aparatu pos l'izis por mé dela panela de mandu. Peru cudiau las imprentaoras, que lo faci se puei golvel difici de momentu!